شوف، أنا أميل عيش في عالم خالي من الكوارث الطبيعية، يعني لا زلازل ولا فيضانات، هذا بيحافظ على الأرواح والممتلكات، الكوارث الطبيعية بتخرب الحياة وبتسبب معاناة كبيرة، الجريمة مشكلة، لكن عدم وجود كوارث يجعل الحياة أكثر استقرار وأمان للجميع، أنا أجول عالم بلا كوارث لأنه يحافظ على الحياة.